Tiĩrí maara eyǎǎde ya, a tiĩri ka ndən kadaa ndən kad kənso nə ma’âra ko ndə kok tou ye ko waã ɗo ndə yawa mee ndə tas baa <hesitation> kadoo tentenawâ ma baālara yalrau, ti sə har nɗə kər kitko ndə kem waãɗo ndə yawas bəsə ba ra ale ndə mon wo daa kaɗ maaɗa ma lau suwa maadʌ wa tomon yaɓ don ɗama waãɗo a tiĩ rí ka ndə yawa soksokora ndən yau kaɗ kwalaari ma koyəmri pə wâ daa kaɗ maaɗa hamba pə ham ndə kadsə ɓa tomon yab fom nən ɗekdek mbal ndən, səksə ɓa yadda ndən hirsə hirta yǎǎde yaɗda ndəm hirsə məbəsaya yadda ndən teesə avote a fer ma sauransu usu ya tomon kwalaari. Bə wo nəsə ma ra’ayi tíí tíí ɓə bə wonəsə makwaloo han ən tom nəsə yabba fer ka ndə maã kaah bong bong ra wa ko kuma nə kem fer ndə ma kaah ra wa ən tom mee ete woɗona a ko koa tee woɗa ən yar mee tee woda wa bən təə nəsə kən si tíí tíí ɓa shíne ən koa saã keẽno keē’no suwa ən sǎǎ baɗa maɗa ra kuma ə ndə túú huu bəs asa yi ya sotta waãne pə hada madara bəsəbantəə nə ale pina pin <hesitation> gangga ko pal angemto. Aa ti təbər ən yaw aree təbər aa pin təbər suwa ən təə nə hav niĩna ma nəu pəta mee ko nə pini wâno tun da fer lusu nə auwe bas kaã ə nə le nə ko ko nə pín bəsəbara, ən təə nə wǎǎne hunsa bəkaɓa yi yab ale mee keẽ ka ma hono mara hono səra nə ma honon amma fer usu nə sem ma woyora ban fonən too a mbara amma mee a bəd mbə ndən səksə u robmawā niĩna ma nə dǎǎn tum da nə ma hon kawa nə bəsəɓa ma tom nə yab da cike fer ‘usu na nə auwe. A woa mara urutura əə̃ ə̌ə̌ hə̌ə̌ han kwalsə har lən gere isi semraɓa bəkaɓa ən kəɗ ɓaatə kam amma fer usu se ne mee ko nɗə bəka tenten ara ən sen mee ndə bəka yab aa kong ma baatə a le a a tom ndə bə kasalo ba pə woa tom bəkaba ale díira yadda le suya wǎno tom nəra don bəka da woa fom aa hura mambə ka ndən səksə tang tang wina ka bə koya ndəsəwa, aa tom ndə mǎǎ bə ka ndən tomsa tang tang bara a he hana ci ngawa kawa na ndə kaã ndə ma ɓong ʌkem ə̀ə̀ ndə man ndə kaɗsən tobbə yab ra bə ka ba woa fom tentena lawa nɗə le asali u ndə niĩsə a tii! Riwan a ngawa wo ndə le asali u ngawa ndə kansa taadi ngwa wa, asengge mara tom ee u war bəka meen warsə uru wa, ən tonsə miniwǎ fer tang wǎ kə ngə tas an wəre. <noise> Mee bəka ən won wo təro rab yín kǎǎ ko yi keẽ ɓaa bə ma’asə bəkaba ba, mee to təma raɓ kaɓa mai bəka kən u kaa wowa aa men tom bet ɓə ma’aī bəkaɓa bə səkə, amma ngawa ma sem ɗəm ra, hana bəsa ko miniu ma ma’ǎre keẽ ndən bəd kaah, ndə woa bəd kaah ka wa ndə sal sal a woa mara gar gajiyara kara ndə wo ndə le’en ndə kǎǎ fom mbə ndən səksə tang tang ɓara wo ndə le’en hana hira kau hana hira sa, mee hira kaan mee ka jiri kaya ban hir hira təroo fin fin ma butu amma ndən pəta mee ndə tom ndə yâ nra wosə mee əə ndə kon kaahn wâ mee ndə ke ma kaah kaba mee kə ndə hiw hira haa hausə a auwe ka ahya wa ma ndən pəta mee kə ndə tomni ndə yima a fiding kawai mee ndə hir hire kaa fin ndən tm ndə maa damu wâyâ ən hir bəkaba minti tatən ko awa fiding ko rab peden kěě ndə peɗ hira karan, kuma tomaa yabra amma fer tang kan hirsəwa ɓan hir hira a hir hira təroo fiding təroo rab, təroo tatən təroo kuwin, təroo wonon, təroo nǐndike tətoo butu ban hir hira a təka balo ma lawa a wee fiĩra awee n sok tosəwa ma sawa atom mbəga mas a fom kwalaari ai ngən wər ɓədɓadaa tang tang bə ɓeng beng bəka ma teẽ ɓə ma yara kasara amma wǎǎɗo wo le mbə bəɓau gaba daya ban wa bəka fer usu. Efe yin wa kwata kwata yí taa u ki yah bewa mee yí taan y sese kowa yí maa mara koa lumaa kəsaa ra u yi tas yi seyī tas yaa təka balo, amma ngawa ən pəts mee ka tonmia yǎma wān wa bəsaa ən sen lumu fiding dak hana mbəseyaa ma asengge bə tentenaɓa ete kiyi wa tase kəi wa tiri ki yi wa komrima amma mee won ka woa se nə, a sen mee ale pee u sesewa koa pa u bəakawa ra ka le kərəb ka hiĩyã puka maaso a sâutə ma maatəms gaba daya a pəta mee ta n sesewa təfas ko wo woa wa a meera kaa wora tom sem dəm ra, amma wâ le meī kaa kon koɓas kob so mee won kaa tiriwa sem bə, wêu kaa tiri a kem ka kaã a se a tas karfi ɓara sewet amma a sengge u winakawa ɓas kə wa bele a ru kweẽ ta sele ta, kweeta seleta a keme ko ngə ɓaakə kwěěta bəta ma neme ngase auwe ngə kaã ngə bas kə ngal se ra ən to pe’e paa nəng kwěěta kuma ngə se kwěěta səts wâu ngə ma’à mee ngə se ɓəkan hara ə ndə bako ɓaa ka təka balo ɓaa təka balo awee təroo tətən kurun a sengge ɓaa keẽ ən koa kwau a koa kwau a kwasi ef-a edsiyi kī yo sək mbəseyaa yī səg mbəsa wǎǎnw. Ɓaa koa wee aa tuuka mīnɗa a pa kaame rab ko tatən baa hwu huru ɓan hirsə hirta ale ase mbəse yaa aa tom kome yǎ hana fo oto kau ɓam pidas kəkor ka pa ɓeta minda gari niu gaba daya a píɗad kəkoo a ko bə kosə koa tas sanglo sǎǎd ɓa a woa saã a kaɗ a se ɓeta peler a se bəsəɓa duka aa hur kuda ga kad hur hur amma ngawa mbəsə ɓa semra ko ngêk ndə tas mbəsəɓa ɗəm ta wawo ən tomo ndə mas damuwa ‘yâ a sengge fer usson wa agék a wa ngêk, a wa ngêk, a wa ngêk han ka maã amma ngawa tisə kobaa wiyawa handa ma hao ndən kobah wiyowa handa ma ho ndən kongsən konggo handa ən konggə ən pəta mee ete yín pəta mee ki yi tas harda yaa wa bəka yi yǎma handa me ka mee ɓaa le ngə le tangə mai səma winabəngg sən wa kənso ngiĩga paage, ngiĩga ngə nǐî ngə hoo paagen wa wa pə wo ngə niĩ ngə wa mee paye yi wo yi tomon semra ə́ə́ ə́ə́ hansəɓa sem wǎǎgo ɗəmra aa tas kiss maaɓo aa fiĩ ɓaatə əə nara tentenato na awoa kanan fer tang’wà ete mee yi ma’âsə bəka kiyaa kwabi duru yaa kwabi embisa ale yaa kwasi uru alaka amma ngawa maǎ bə kaɓo woa a kang ə ndə saayi ən masə ɓetan ma seɗe aa sək bəka u tenatena pamag ma u kundara wa kuma ka kaah yī bəsəba meea tom masora amaura loina tang bə tomaa bəsəɓara. Bən səksə bə yabba, bən səksə bə yabba ngaa ɓet tang tang kabəsə bə pidsə bə yau bə patu liya bən səksə mee bəsə ba bən tom maaso bən səsksə bə yabba atom yab, amma wǎǎɗo ngawa ina mbəsəba taara saidai daa sək bə tentenaba ngawa ma těě mara ndən tomsə tang tang ra u nɗən tomsə tang tang ra ngaa woddon suwet mara siyaara semre a mara bəka ndə haatowa u kumara wa ɓən tom maa ham kóngra semra bəka maa semra kome suwet bəka ɓa tom tentena ko ngawa ndə le mbə ndən səksəban kuma pam mee bə ndən səksə ba kam ki yi fad wiyo. Bə tomsə ten ten a ɓa shine ndəmbə ndən səksə kaban mee ndə kon mara kaahra, mara kaah kara kuma ndə kon yabre ndə səksas tinima ra mara kaah kara yo sem tabra dən a wiiyas dui ndən tomsə la’an nan sa’an nan kawai ma hana sem yabra ma lawa sem yabra a waino ən tam nə ngaa ma para kam keẽ ma a fer pəraagwa ən sək siyi ngasva har ngawa maa yaake kam yo kanaa urwǎǎɗo a hamba kawai ra, ga labarí ko wǐňa tang bəng pa nɗə tik misali risi bəka kanaa risi ra har ngə wo ma bəka tentea mee kə ngī tor əksi a fer usu ur risiswa gaba kang lung tang risi duka ə ndə mbərǎǎ ngə mǎǎ ham risi rəbəd ham kə ngaa ɓa semra handa fomon tentena duka amma ngawa maa kaã a tomra mbəsa ngawa. Yaasən hana kito kai fer tangros mee ngə kure ɓaa hur pamra pamra ən huw peera ən hur ka ko mee koa hir hire peera ɓa ka hur pam mei ba ka wowaa kito, kam kə ndə piɗ ndə koa kito amma ngara hana tas yaã ɓan wowon kito yaã ki yaa kaã yi nəd ke mee keẽ mei ki war woyí kong kito ya semra ɓan pama puduku fiding puyam ən pampam puyam ɓaa monata’a yolau gaba daya ɓaa hiyan sulvet kěěi kokto ka nan amma meen fer pəraa targwǎ ham bə kan nīīsə mee ngawa bəsə ba yi tenten awà ɓas ka ko kənji ká ngə ɓeta ɓə monon ka ko kənjo gaba daya mee kə ɓə ko kon bibə farusə bi kən jou bə niĩ bikən jou kə bə ƙo ko ɓə kwasí edsiyi amma ngawa pəbəka niĩniĩ kənjo sai dai ndə nonmono ndə ko ka ra amma wina tang fer usu ɓoso ɓa sem ma damuwà biyo ra bəkan niĩ kelenf u kwasirawa duk ɗa bə ma’ā bəaatə ra haato sem fiding ra amma baa urufiding aí bən kwasi ɓaatə sǎǎd ʌ ham naɓa ko kaa han naɓa kə ɓə ko ɓə kwasi baatə mei bən yau a kaɗ kadoo u kwalaarina a tas <hesitation> bə ka tentena mee yi piɗin a hansəka u kaa ti ete yi wod wod wara kuna wǎǎɗo ngawa ndə kaã ndə tas bəsəɓa dəmra wà nən kemei yī yab mee kə ndə kad ndə ma tinima kaah kama ndə ma yab don tnima kaah kama ndə bəka yab aí, u ka hana nǐǐ bi a ká ndəfom bəkara wâ nən keẽ siyo mee ndə kad hur huru.